Nina ettara esaatu, harunkurara, aheeru akabalaaza no'muchumbiro. Nkahindura omukichumbiro weeks nka'ebiiri enjumaho ne zindi nyomeezi kuruungi, tinkazihidwiire kandi tinkuniira kuzihundura omubwire bwahahi.